ס'נישט מעגליך צו האבן א אינגאנצן רואיגע און באחדות'דיגע <hesitation> וועלט אדער בכלל די מענטשן. ווייל ס'דא אזויפיל אנדערע מענטשן, פון אזויפיל אנדערע קולטורן, מיט אנדערע מיינונגען און אנדערע געפילן. סאו ס'נישט מעגליך אז די מענטשן זאלן זיך אייביג אויסקומען <hesitation> אין די וועלט.